متاا-حف الرسم رحت كذا <hesitation> متحف رسم كانو <hesitation> بالنسبالي ممتعين-لان انا شخص <hesitation> هوايتي المفضلع الرسم بحب اتفرج علي الرسومات وازاي الناس-بتحط الخطوط بكل دقه-والرسمه بتبقي <hesitation> مفصله جدا وبتبقي زي الحقيقه